<noise> wesa uto- utole ing'uku, <noise> <noise> wisa unani <noise> utola ukungona ululekesi lunde. Utola ikimagi <noise> <noise> utola ikimagi uti uwibata <noise> pasingo wusinza, <noise> kwasinze, <noise> upyusa amakasi <noise> <noise> gakajewule <noise> kajeule kwingisa ing'uku <noise> kuanza ukuchurura uchudura uchudura, <noise> uwambika tena mumumoto ka- kapya ama- ama- ama- amanyoya gala, <noise> gakapya amanyoya u- utola ikimagi uanze uku- winza uwunza uwinza. Umie uvutumbu, wikiba isirundi sila uvika papembeni, kwanza ukukibam ukuanza ukukiba isipande sipande wikiba sipande sipande <noise> wakiba isipande sipande <noise> uwika mu nani utola amakasi, <noise> usuka ukau- ukausuke, utenga amakasi tena pamoto, <noise> utereka <noise> ukatereke kajewule kidoko, uvika umwinyo, ukavika umwinyo <noise> jikachemuke jikachemuke, uwipila, uvika uvika inanii <noise> uvika papembeni, uwesa ute- utereke uvu- uvugale <noise> mulile uwunuwugali, ukalile uwugali, jia akasilile.